देंगी न पानिमे चलेवाला एगो साधन होगेल । आ देंगी काठसे बनल रहैये । आ देंगी छोटो रहैये बर्को रहैये । आ छोट देंगी सबमे तीन चार जाना अदमी अटैये त बर्का देंगीमे पाचास जाना साठ जाना असंके केतनो अटैये हम्रा <hesitation> थाह न होलक ओत्ना। आ बर्कि देंगीमे हमनीके समान सब बाइक सब भी हमनीके एक ठाउसे दोसर ठाउ कार सकैतारी । आ देंगी सस्ता रहैये दोसरके तुल्नामे काहेसे आब उ पानिमे जाइये न त उमे बेसी कुछो खर्च न होइये उइहेला <hesitation> देंगी सस्ता रहैये दोसरके तुल्नामे । आ इ देंगी काहे ल्ययेले रहे काहे बनैले रहे त जैसे कि हमनीके एक ठाउसे दोसर ठाउ जाएके बाटे आ बीचमे नदी पर्गेल त नदी पार करेला पहिला त पुल न रहैत रहे, आब पुल बनाएला बहुत खर्चा लगैये त ओहिसे देंगी बनालेइत रहे अदमी सब आ उइहे देंगीयामे चहरके आरामसे जाइत रहे एक पारसे दोसर पार । आब हौ देंगी चलाएबाला अदमीया अदमी सबसे पैसा बलेइत होइ कि नलेइत होइ हम्रा नैखे थाह । आ हमहू कहियो अभी अनुभव नैखे कैले <hesitation> जाके। आब जैसे पोखरामे होगेल त उ फेवा ताल सबमे उइहे देंगी सब बा । उइहे देंगी सब हमनीके खेल सकैतारी पैसा देके । आ इहेसब त बात बा आब देंगीके बारेमे ।